बेहतरीन बार्बिक्यू बनाओनों को आसान तरीको छे, उमे मसाला सही तरीका से मिलाओणू तापमान का अनुसार सबसे पहले मसाला वो उका मेरिनेट कर अच्छी तरह मास वो सब्जी पर मिलाई देणू। कुछ घंटा तक उका रक्खी देणू ताकि मसालों उका अंदर तक सुवाद देई सका। बार्बिकयु करते समय धीमी आंच पर पकोना बहुत जरूरी छ जीसे वू उका अंदर सही तरीका से पकी जाए और मसादार हुई जाएं। कोईला <hesitation> कोइला पर या लकड़ी पर धीमी आज पर पकोनू ताकि उकी खुश्बू आवह तो सही किस्म से लकड़ी का आंच देणू ताकि वो अच्छी तरीका से पकी सके।